لو كنت مضطر إني يعني أختار نوعين من الطعام بجية حياتي بختار اللحم والرز، أحس إنها وجبة متكاملة وحلوة وما أجدر أستغنى عنها، كمان <hesitation> بال- باللحمة والرز أجدر أسوي نكهات وأطعمة مختلفة، بتكون وجبة مشبعة ومفظلة عند الناس، ما في أحد ي- يكره الرز واللحمة.